<noise> त्रिशूली नदी न नेपालके एउटा सबसे बार्का आ सबसे गहीर नदी है। इ नदी देखेमे सुंदर त हैते है लेकिन सबसे खतरनाको है । इ नदी काहे खतरनाक है काहेसे मेघ बुनीके समयमे जब गारी सब जीप सब बर्का जीप सब होगेल बाइक होगेल रास्तामेसे जाईसै न त मेघ बुनीके समयमे खासके त्रिशूली नदीमे होगेल है होजाइसै। आ केतना दुर्घटना होगेल है अंगिनती दुर्घटना होगेल है। जैसे बस दुर्घटना होगेलै जीप दुर्घटना होगेलै बाइक दुर्घटना होगेलै बस दुर्घटनामे पूरा आदमी सब मर्गेलै। जीपोमे दुर्घटना होके केतन आदमी सब मार्गेलै। आ इ नदी एतना गहीर है कि नदीमे केतन अदमी सब खसल है उ कहियो न भेटाएल है। उहेसे इ नदी बरी खतरनाक है। आ इ नदीके एउटा खास बात कथी है कि इ नदी देखेमे सुंदर त हैते है आ एउटा खतरनाक त हैते है आ इ नेपालके एउटा सबसे जानेवाला नदी है उहेला।